Ma përòë kontinuar të me lipsh? Xha te thash jo një mij herë, ngë ja bunj më se ti nga herë më lip këtë shurbes, u të thash jo e kur ë jo ë jo, ngë mënd të ndih, kat e bush vetëm, inut’ se kontinuar të bush e të lipsh ndihmën time, u kam kifari ngë mënd të ndih.